ولاد العم عندي على رصانهم بصح راني هربت عليهم، مانيش نشوفهم <hesitation> كنا كنا بزاف، نتلاقو بزاف خاصة في العطلة <hesitation> نروحو للبحر كيف كيف، لعراس كيف كيف كلش كيف كيف، دراهم قدام دارنا، دار عمي يعني مشي بعاد علينا.